<hesitation> Ny fomba handrisihana ny ankizy hanao fanatanjahantena misimisy kokoa dia ny fampi- fanentanana an'azy hoe mitondra fahasalamana ny fanatanjahantena mampatanjaka ny fanatanjahantena dia ampirisihana izy hanao an'izay fanatanjahantena tiany, dia asi- ampijerena an'azy koa ilay olona fanatanjahantena, mpilalao mpanao fanatanjahantena malaza ireny, ohatra hoe te hitovy amin'ireny izy an, dia ampanaovina ilay fanatanjahantena mitovy amin'iny, ohatra hoe baolina kitra ohatra hoe te-hitovy amin'i Ronaldo izy an dia ampirisihana izy hanao baolina izany, ohatra.